To ngərwon ɗaŋ a ca ɗaŋ myan a polgənan ba mya vər gaman a wurɓa tu ya:n nda tə na:nə polgənan a yatləŋ myan, ba mya vər gaman a wurɓang. Wurɓa nə ngərwo ɗaŋ tə myan tə kyan wo dya ca:, kyan ka slən fi ngərwon ɗaŋ ba myan ma ɗya ma fi vəŋ, mə wul tu ah, lalle ba mi tə wurɓaŋ, wo ɗya ca: ma slən ci mə̀:r; wo ɗya ca: ma sli nə gərwon ɗaŋ ba a ndaraŋ; wo ɗya ca: ma slən ma:li; wo ɗya ca: ma fi kuskə gən, domin nə ŋalgən, domin mya ŋal nə wurɓa; domin myan ma tə lə:rəm polgən mənɗi. Amma ya:n ki tə polgən a ra: wa; ki tə wurɓa? Ba ki tə wurɓaŋ ŋa? ra:wa yi <hesitation> namboŋ, ka fi gərwon ɗaŋ kuma ɗaŋ Coŋvon ɗaŋ wo ca: tsəngən wa, tə za:rsə ɗaŋ kya tsəngən, ka ya:l ka yel zhipti wa yi ma̱ri tə da̱shi ɗaŋ ca: <hesitation> lu: gamas, ɗaŋ ci tə wurbai, domin wurɓa ca: ca lughən gam; wurɓa ca: ca, za:r wo ɗya sular za:r ba nə za:r vəŋ. Wurɓa ca: ca̱:mi mya slən ɗu̱ za:r. Wurɓa ca ɗya ca: mi mya slən ci mə:r. Wurɓa ca ɗya ca:mi ka slən, mya su:ghən mə slən ɗi:b nə gən taghən ba mə yirəŋ, so ma fi wuri? Ca ca̱:mi a kusuŋsə gərwon ɗaŋ a ndaraŋ ɗaŋ my slən ca̱ gam ghai tu, lallai-lallai, wa:ni a di:b ngarankin, myan ma myasu mə slən di:b ko ya:n tu ma fiŋ wuri. To ɗaŋ ba mə tu cighəsəŋ, mya sli nə cighən mə:r ai ma slən ɗi:ɓi ɗi. So wurɓa nə kuskə gən. Myan wurɓa ba ca: vərəm polghən nəŋ. Polghənen nə Coŋvon ca vərəm a ra:n, ya:n nə gərwwon ɗaŋ mə yir tə ɗaŋ mya fi la:ghai,

Tə tsəngən lafiya kaptə gama ma dang chong ca vərgə wo vərgə iri lafiya ging domin kya pangni dang kya yeli dangni ma ya:n ma wultu e lalle masu ngərshi gin dang wa:ni ɗaŋ yi:ri to ma fi tə wuri əng to kə man tsədni kə dafa nə kwa:ngən ra:, karshe, a'a, mə yel wa:ni ci tə wurɓ, ma fi wuri nda mə tu wurɓa-ma fi wuri nda mə slən kap gərshi gin ɗaŋ yi:gha ta:s wa:ye? Ka yeli, amma fa sai mya ci kuskə gən kafin naŋ mə tu ngaraŋki, so ba a ndaraŋ. Duk gərwon ɗaŋ ka fi de ɗaŋ ba fi tə a datəm won ɗaŋ ba yi ɗa gi:riŋ, kutsuk-kutsuk, mya kara mən wopm, mya kara gya kamtsan, in mya wumgən, vi: gya gin ɗaŋ mya wullən, mə̀ ŋalən wurɓa a ta:s coŋ; mə̀ ŋalən wurɓa a datəm won ɗaŋ yi nda:ra. Kar a ŋal wurɓa a kuskə ləbwon ɗaŋ wo slən ɲgh məni nə gəngə girghən nəŋ. Kutsuk-kutsuk ngərwon ɗaŋ mya su: mə ga: mənwopm ngai, tə ɓital wurɓa a ken, amma kuma kada tə ga: wurɓa yan tə na̱ nə gəngə <hesitation> nə gəngə farantaghən wa:səŋ ra: mən vəŋ.